Yes bineho, <hesitation> ebyalya ebiringa syananga <hesitation> syacarrots, <hesitation> nenanga nebyalya, sya fruits, yeah kale sikabuildinga ngeribya sika sikawathikaya okwa eye sight. Hane nobuhimba obunyohobunyoho obunanga <hesitation> amakoto yea akawathikaya okwa eye sight.